<noise> <hesitation> han oontera tiempo niloq' sa ni sa niwa' oontera tiempo niloq' comida <hesitation> talve nisaach ar je' ni casi quiniento keetzal qeeq reh janaj xamaana.